Itar akue tsineniga rebna pan. emas na kar te kotera man politik ba man raranga man kapan aman tsiama tum. Rorie na mas kameri borte eluri bte hatate ri bte rarre haniga puts sera u rarangi me te nigna. u rarangi mete yomina ba rorte yantuei haplsi ri. maman lopineru maska tra kate solon yomina rehene nigna nate mne niga bla sne. A rebna pan ena mas ka tahongo ri tru politik mna rebnu terko kena a maslu terko maslu terko ke tasu wa tru politik. Politik elala menma rebnu wati. e yatiera mamana ken kate hala mnerin tru politik. Itar akue tsinen naga kue antuen tasu sinigi traha kusolon kama kue solon oba nigi tru age tar kona antuen tahongo sinigi te hala mnera rebnats politik. matsi aranga mats kapan mats kapan. Akue anutuen tasu sinigi bte halenig amanka te e yatienuguku te la haniga nama na manka temne la homina. U politik uku niga nu politik uku womi has. u politik u twu raranga kapan sapanga hal halibtu sna ani niga ne ha li btu sna Uka womi. Politik e tatin labei senma a <hesitation> ake kto haniga eri ne kaka lantoala bte tsil a tru mamarohna. ba rebna temne kto loleru ta a niomi ba ba manka temas lana tru masalohna ka ba <hesitation> rebna te kameru haniganiga i taren btena kamna ahan e mamarohanan toana. Nonu politik rke susuata sei nama aka niga te hal haline namen. Naka womi politik eha blungana sna aka rke mna niga karke a ka omi. Politik e kaka mna ka niga. kaka mna ka omi hal halasna a niniga tra mamana ken ka te tsineren hatsil haniglu maska bte lana btena matskuna. A rebna te join eru politik emas kantoa meru hagum u niga. Tela nu politik bte <hesitation> wansait na bte rhena a tan katun e lu hanigna haka rangini yen betna ranga ha kukuela tspnenu tra man hagum pan tna tatapa tna taptapa ra. emua eha ngu hakuku lolisneru u tanu hagum ena la lol sinu nu tanu hagum ena lalol smanu bte kto kto wona Nonte kto kto wna tapalan makum elelu era tapalan rebna temne yatieru politik, btena hata hongeren tra makum tena tap silerua a manka te kapan ne. Balte tra hamanse mua man pota te kotera rebna <hesitation> aman haniga niga. tse wonte la man maska kena tap kotsiyen longto hanigantuine manu bte nigna. a <hesitation> katun rke lamnu politik u niga. Te lala katun batna tsineru ena hagum ela- <hesitation> tru rarangu tatapa kapan betna tsinera u tanu <hesitation> hagum e lan mamana tru <hesitation> tanu lan pne uha malotnu <hesitation> ulan. emua hapopo tnara. pota tena tra- tra puts lula rebna tra u hagum tra man mas maska panti ha kotla na man saha man ti ranginla ke onto hamatskui,"a katun ti halela mne na kto haningiyen. ena lala homi jpni yen."Nonte tsinera tekana u politik alua katun pan akue mas yatinum te na hatsil mne malu maska ni bakuu mulu emas saputna man maska man kapan aman maska man niga. So itar akue hakatsin tuine naga itar kona Tahongo wuku tin tu rarangu matsku. akue mas yatienaga mamani ken ka mas yatie naga munu maska. Nakue mas yati senaga te sta ma kata omi tina akuena mas yatisigu kona mar hakpa haniga miakuin. Kuko mno la bakute mne na bul paplaku enugu maska tru rangu kapan. kona mas rangin nengu rangu mana